Ufërigo uwala urefërejaratër uleemp wël ací pënjúwáabëţënan inko mee fok këdune tabëlo dí kuraŋ dune këduka bi yëlan pëleempëna wël. Ţí uleemp uwul nak, baloŋ cí bukaleempëna pur pëjúla bëkël pëjúla. Bunkatan mëlik unjá bando buweeli isace kayowangërël koonjúlaţ. Uwala uleemp sukër uwí nënjeej usiw mëlik mí kanţúurël kando ngëlas bund uwáap. Uwala ju kantan koonjulanţan. Uwala imbíndoŋ iyí, baloŋ kandoyil cáakëri o ngëlah duwáap kak. Kon ufërigo uleemp wël adëmb. Apurisir mënţíj uwul dí untab kak <hesitation> kumpas uleemp wël. Uloŋ aţú kabangëla kom bí inţíj ilas dí bameeţú, ilas dí bameeţú. Kënjeej pëlas pëloŋ kanţú inko bënjúŋar, pëloŋ kanţúna mëlik mënjuwáab, pëloŋ kënteen koowu wí kënţú wí dí bameeţú wël kak. Ufërigo ayëlan pënţíj te këlas këwáanţ waw. Wël waŋ uleemp fërigo, fërigo aká mak náfá.